د پلور ماشین یوه داسې المارۍ ده چې خلک پکې پیسې اچوي او یو ټاکلی توکی ترلاسه کوي. کله چې تاسې پیسې ورواچوئ او د توکي نمبر انتخاب کړئ، ماشین چک کوي چې پیسې سمې دي که نه. که وي، نو ماشین دننه یو کوچنی موتور په حرکت راولي، هغه توکی راښکته کوي، او تاسې یې له صندوق څخه اخلی. دا ټول کارونه په اوتومات ډول ترسره کېږي.